யாராவது ஒரு காரைத் திருடுவதை நீங்கள் கண்டால், உடனடியாக காவல்துறையை அழைத்து குற்றத்தைப் புகாரளிக்க வேண்டும், சந்தேக நபர், திருடப்பட்ட வாகனம் மற்றும் அவர்கள் செல்லும் திசையைப் பற்றி முடிந்தவரை விவரங்களை வழங்கவும். அவர்கள் விரைவாக பதிலளிக்கவும், குற்றவாளியைக் கைது செய்யவும் அனுமதிக்கிறது. தெளிவாகச் சொல்லுங்கள் "இது ஒரு அவசரநிலை, யாரோ ஒரு காரைத் திருடிச் சென்றதைப் பார்த்தேன். தெருப் பெயர், அடையாளங்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள வணிகங்கள் உட்பட கார் திருட்டு நடந்த இடத்தைத் துல்லியமாக வழங்கவும். விவரிக்கவும் திருடனின் தோற்றம், உடை, உடல் அம்சங்கள் மற்றும் ஏதேனும் தனித்துவமான விவரங்கள் உட்பட உங்களால் முடிந்தவரை சிறப்பாக இருக்கும்.